Yo komangada ko mokho nbé kholé gani ana kom wono finthiou débérini taya, bawoni kenbiré tassa méri, awa wo kholé kéyani wo begnwara naya. wo kholé ké wo goubo naya, wo kholé ké wo fofo naya awa i fini fili yane tane bané ké i nati kendaŋa nooré. Nooré kéké ken bakka yitté gna, kholé ké bakka siré gna, siré kén kouŋa kholé nbanén ta bakéye, moulounkhou ŋa bakéye, mali ndiéyé ŋa bakéye, <hesitation> kharkhame ŋa bakéye. Khassou tokhoni siré gna, tiŋé ké ken tokhoni siré. gna tani, kharkhamé ŋa bakéyi, kholen ŋa bakéyi, kholé ké i na khouloumba ndoura ndébéri ina khola khoré ndoura ndeberi, yerguebdi foni, gnoŋo foni, kou sou doura gnanéyi. Bon, goubo gnimé yéyi akha bakka siré kéya, goubo ŋéyi, wogatini ké bé da goubou a kha ni goubo gna akha baka siré ké ya. Alkhalibou wo na ké gna dji gnoŋo wo da ga télé gouné, i nati goubo akha baka siré kéya. Nooré ké a guébé wo gnakhamanéya, wona yarkhatéye, afo guébé na kégna kha kéŋa sako gnana séka, yité gnani i da ga guili gouné i ga séka inati nooré wala. Nda nda koukoun ŋori wala koun palé yani kéta a sou ga ri.